ฟีเจอร์โอนเงิน เพราะว่าโอนเงินไปให้น้องใซ้ทุกมื้อ

เคย ธนาคารมันมักล่ม ยามสิโอนเงิน เฮ็ดให้โอนเงินบ่ได้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

มั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าน่าจะรักษาข้อมูลส่วนโตของโตได้ บ่ให้มันรั่วไหล

อยากให้เพิ่มฟีเจอร์โอนเงินอัตโนมัติ

มีประโยชน์มาก อยากให้แจ้งเตือนทุกเรื่องของการเฮ็ดธุรกรรม

มักโอนเงินให้น้อง โอนทุกมื้อ

มันง่ายแล้วกะบ่มีอันใดอยากให้แก้ไข เพราะว่ามันดีอยู่แล้ว

ใซ้จ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟ

ซ่อย เพราะว่าซ่อยสิได้ซ่อยว่าเดือนนั้นซ่อยซ่อยเงินไปกับอิหยังแหน่ ซ่อยจักบาท